La izay izy da magnano kadaky satria igny manko mora asilemitry avao igny sy raha hoe mila otaigny ela be, silemilemitry agny hampangasingasegny eky sara izy da asilemitry, sara manko e kadaky signambo, kadaky akondro, sady mahavoky io.